Bithu jina na rijin thja nina nguji cosa tsugu ne'e la ntha gachru thijma xin ya tsigu una <noise> ts'ucha tsi tsigunde' <noise> nchexuegajni nexena riji nguga kathja ninguijila <noise> cheche gajne yaa gee tjigu thathange thanchee thuthe'e thuxue'e <noise> pero naa ngujin cose' xranthu nthalaya ntha xru nthagaxuu yaa thijmaxin pero jian kuethaje nche suchaga suchaga <noise> thath'e galaya tsijmaxin tsuguxin herida xini ningo jii thu ngui ko jinla ntha gachru ko jian pero nthakjue porke saxisuthea sexin ngathela thena tsuin chjaga thanda ts'ega tha enda e simaxin'.